تكون طيره دي ذي النبزه زي النبزه كده لاكن اذا كان لا بد اخير تكون صقر طبعا عشان سريع وبطير عالي شديد وبيشوف كويس غير انه قيافه ومهم بين الطيور وعنده هيبه وليه قدله وعندنا نحن في السودان هو شعار البلد وامكن في دول كتيره في العالم عاملينو شعار ليهم